أني أحب أنام في مكان هادئ وما فيه أصوات، لكن عندنا واجد جهال في البيت، وكل هالجهال يصيحون ويصرخون. فكل يوم من الصبح أقعد على صوت جاهل يصقعها صياح وصريخ، واضطر اني أقوم من النوم، فهاذا صاير المنبه مالي. لكن الحمدالله احنا عندنا إي سي، عندنا المكيف، والمكيف يعني يحجب جزء من الأصوات، يمكن مب كل الأصوات، لكن أصوات الجهال يعني على خفيف يحجبها.